Argentinaga keladigan bo’lsak. Argentina ham madaniy jihatdan judayam boy mamlakat hisoblanadi o'z madaniyatiga, urf - odatlariga boy Misol uchun, hammamizga mashhur bo’lgan o’sha tango raqsi <hesitation> Tango raqsini vatani Argentina bo’lib birinchi marta u yerda tashkil topgan va so’ngra esa dunyoning barcha burchaklariga yoyilgan.